تُہنٛدِس ذہنس منٛز کِتھ کٔنۍ چھِ یوٗتاہ ترقیبہٕ۔ مےٚ چُھ دۄیو دۄہَو پتہٕ نیٚچِوِ سُنٛد خانٛدر، کیٛاہ ژٕ دِژٕ أمِس دعوت۔